Pota tu terko waku <hesitation> ko antuei hakatsi enga tu mar kawaku i han tumar kaka gno miaku e tsinaguku ne tama guku. ba <hesitation> pota rke e rehena lam mnu parpari hana han na katun i kantua wa tra i <hesitation> hitatung silin tuinu tskitski bakute tra nigi emua ta katun ka anuei hitaguhu bla. so kutra u taru katun tru taru han ilal lalama bartme hat hatubutera man hitatung. man hitatung i hana han tamlam. kto hohomi eru len tar bte soate ra manka i hana han kto hohomi eru latu nu pum tu kamilam bu keliou rori susotien ku tar tarina matar ti pilin miyen amanka mankan hiatung barori te ela sil emu u katun tar. So bakute kaka hamansa menugu hakats bakute tsinenigi pota te pan gumanaku. aku mas taguhu putsegumna u katun tar. Aku mas taguhu a han tar Ba lam te hakobi enma niomi te hatubutu era taru katun tra <hesitation> han tar. Tanakate yantuei hakatsin enuguku tu terko wuku. e <hesitation> tamagukua ats katun ni han ats katun a huhuata i tis na e <hesitation> ekwi wi latu. Mamana pota te katsin na hoata wen, e susta na mankan hoata yen ba nonte kuina na wamini nonte soasoa milam. A noni e <hesitation> mamana poata te egla wen non tski a bong a anoni ko mas ngla silegen kbe mne tati tsuga sioku, e hakosa senuku ko soho singi yasa tru wamini banonte lasne tra yana. A toa pota hamansa alam e lam pnenma toa bong ba lamtna hota pnenum lama tol. noni e hongo u yena i hana beke bru stiring. Pota tu katsin hasung puts malam tum ba noni te mne hoana hanigu tis Katsin hasung lamlam nma bu pan pannu tis te psa nma pota te psanmu tis. a bakunen mne kui lola u yna. tsa huse tsa mama naka te ka tru wamini bakune e kui yoku. ktomna ku terko banonte hakatsi nenuku. So a pota ti posin yalam ba noni te ple kapi sokuine nuku ba mamana ka te leliou ne. A huse na u beke yana gnomiu string tanen te leliou hakpantoa ri. Ni latu tukui tu kukui ku na rori bre tsianguku e herko ri ats pebret tukui tar akoe tspa tspne ga mats kulo, mats koru ko kukuienga tske rehena tsilma a bansi bakte hakhaka regen i yogana. swe guku ko pilpilei gnom rien mamana pota. Akumnu antuen lesini latu notskin a langits a lmolmo. Pota te kterin akue mas ngala silregen bakute kukute singi tela weren na tana pota ku pig pigerien bakte rormo regen skulskul enga hatots enga toaguku tru wele Sei sei bregen u wele suri nigi bte sota gle bte halhala regen. Ba tamaguku te hatots senaku tra kori pota rke i mansa a kori e para nu kori mni kabla wi yasa ikawa tra koltsi aman longo e pil aman wolihi aman ruei bte hathati menuku te katsin mani malu lue luenma man kolka tra wele bte haskul enuku te kto meru kolka balte hangtenma tsi ngto bte suata memulen tra makum tna mani malu. Le kulpu tun nasinma koltsi a longo tum. bte singoti nenum tela wonma kori. Na noni e kasimi u muki bante rehena kukami ats tol ats muki bante skul nu muki rku kori. Tukui nahas tar ako kulpu pinasinengu wolhu longo ba kori te kurpa nmamana. ba tol a muki rke ple kapinera kori. E nigami u muki yati silioku. Noni aman ka tu kate antuen hakatsi nenguku tu terko wuku temar skul miye tamaguku aku kukui bei aku a bul senaku hatotsenaku a ponok Manka tu ktokti aku kala na <hesitation> kukto has tum bakute hatuts enga taplan hitots ulen ti hla kutin tuini oku. bakte lala mregen i latu alam mnu tatin pigi ta tana katun pigi ta pannen ta katun. Kajin kte walam tra tu mani alam psa wan len mar len psa tar tumar lala wulam. Lame lamu batna mani num pige nugu hitots ngats num tra ruei lame sei nma man lsu lame laputs mamana tra lehe kue mas hakpan tuisin regumen. Lamre gumen i luma balam te me skapots hati menge mama te nas na kokou balam te tueinmu kurum te herko enmu kori balam te pots emen, nona mats tukui tu terko wulam aku pipigi mia masla tra tol a makum i latu ni tisa <hesitation> lam mnu tati kabla walam ko sabla paplakuwa tru taru han emoa mamana mats tukui hana han tu kukui lam katsin pilei siwalam lam na sei wle num Balam tme pilei sake makitou paplaku mi latu balam te ha pengpeng palaku mi bna latu tu kukui lam. Nona mats ka antuen hakatsin enguku tu terko wuku